אויב איך וואלט געקענט יעצט ערגעץ פארן, וואו איך וואלט געפארן? <hesitation> לכאורה וואלט איך געזאגט "שווייץ" וועגן ס'איז זייער שיין דארטן, קען זיין ווייל ס'איז שוין קאלט אפשר וואלט איך געוואלט גיין מער צו א הייסערע פלאץ אזויווי פלארידא אדער לאס-אנדזשעלעס. כ'מיין איך וואלט געוואלט גיין צו לאס-אנדזשעלעס צו טרעפן דארטן אלע פעימוס, אלע באקאנטע מענטשן